Misy karazana hanina magnatsara an'izany na fitadidiana zany an amina vatagna anatin'izany zao fihinanana lôka mampatanjaka izy nefa dia karaha sosotra fizahanana ananjy, ao koa ny an'ny mpianatra hoe fihinanana sôkôla dia mahasara koa izany